gott kvöld hvernig er hægt að bæta starf heilsugæslunnar sem annar ekki fjölda sem þangað leita með geðrænan vanda en það er þriðjungur allra sjúklinga á heilsugæslunni til að svara þessu eru þau komin hingað Hafrún Kristjánsdóttir sálfræðingur og Þórarinn Ingólfsson formaður Félags íslenskra heimilislækna velkomin bæði tvö takk byrjum á þér Þórarinn heilsugæslan er fyrsti viðkomustaður fólks með geðrænan vanda og

nær allan vanda hvaða úrræði eru í boði þar núna

að taka undir með Agnesi að þetta sé um þriðjungur allra sem koma á heilsugæsluna sem eru með geðrænan vanda þetta er reyndar bara miklu meira og það fer miklu meiri tími miklu meira og það þarf að gera meira þú spyrð hvaða úrræði úrræðið sem heimilislæknirinn er það sem við höfum hingað til haft úr að spila það er þessi eftirfylgd frá heimilislækninum sem þekkir fjölskylduna og þekkir sjúklingana upp á

nú höfum við sálfræðinga í heilsugæslunni og það eru auðvitað úrræði sem við fögnum mikið og hefur gert gert mikið fyrir okkar skjólstæðinga en í hvers slags vanda og hversu alvarlegu geðrænu ástandi er fólk sem leitar til ykkar það er allur gangur á því við erum að tala um kvíða og þunglyndi það eru kannski stóru póstarnir við erum að tala um

ég gæti staðið hér og talið upp en þetta eru ekki bara vægur og

þegar við reynum að skilgreina vandann það eru líka mjög alvarleg tilfelli þarna inni á inni á borðinu okkar fólk með sjálfsvígsáform og svo framvegis þannig að heilsugæslan verður að vera

búin til að taka við öllum Hafrún þú ert vel að þér í þessu það eru komnir einhverjir sálfræðingar inn á heilsugæsluna og það er búið í raun og veru að sjá til þess að börnum og unglingum verði veitt þessi þjónusta en það dugar ekki til hvað vantar upp á það er frábært að það séu til

sálfræðingar sem sinna börnum

en eins og staðan er í dag er enginn sálfræðingur sem er eyrnamerktur

vinnu með fullorðnum sá fyrsti byrjar á morgun eru úrræði það er

önnur en að hitta heimilislækni og tala við hann og fá lyf í rauninni ekki til staðar það er í einhverju einhverju einhverju

sem er bagalegt af því að við vitum samkvæmt rannsóknum að besta meðferð til að veita fólki sem kemur inn á heilsugæslurnar og bara almennt

af fimmtán á höfuðborgarsvæðinu og þar eru rúmlega hundrað manns sem bíða eftir því að komast inn í þessar meðferðir þú hefur rannsakað þær hvaða árangur hafa þær borið og hvað nákvæmlega gera þær þetta er sex vikna

í rauninni sem byggir á hugrænni atferlismeðferð sem snýst í rauninni um

að gefa

vinna með þunglyndiseinkenni sín og kvíaðeinkenni sín og streituna sína við erum búin

keyra í kringum sjö hundruð manns í gegnum þessa meðferð og vorum með

frekar nákvæmt árangursmat og niðurstaðan er sú að af þeim sem komu inn og eru með geðrænan vanda og fara í gegnum þessa meðferð þá eru fimmtíu prósent einkennalausir eftir

meðferð lýkur þetta er líklega eitthvað það ódýrasta úrræði sem sem þú getur fundið sem sem virkar en eftir standa þá hin fimmtíu prósent og tekur þú undir það ég tek undir það

kvilla en það er ekki víst að hópmeðferð gagnist öllum það þarf líka að vera möguleiki

að geta vísað í hugræna atferlismeðferð sem er einstaklingsmeðferð og svo framvegis og ég tek undir það athugasemd það er ekki bara að tala við

og fá lyf þetta er alveg gríðarleg vinna sem heimilislæknarnir eru að framkvæma þarna þeir fylgja eftir sínum sjúklingum mjög vel og þá sé málið leyst það er langur vegur frá því og við megum ekki vanmeta þann hluta og svo er auðvitað skortur á heimilislæknum líka já það var það sem ég vildi koma á framfæri þetta er gríðarlega mikilvægt og hefur verið sýnt fram á af því að Hafrún vísar í rannsóknir að það er gríðarlega mikilvægt fyrir heilsu fólks að það hafi fastan heimilislækni sem það treystir sem

nú er til dæmis mikið álag á geðdeildum og það hefur verið mikið í umræðunni síðustu daga haldið þið að þessi skortur á þjónustu í heilsugæslunni haldið þið að það sé orsök vandans á spítölunum ég starfaði á göngudeild

geðdeildar Landspítalans í mörg ár og það var alveg ljóst að stór hluti af því fólki sem kom þangað hefði fyrst og fremst átt að eiga heima inn á heilsugæslunni ef heilsugæslan hefði verið í stakk búin til þess að sinna þessu fólki það er að segja fólk með væg einkenni kvíða og þunglyndi hefði mögulega verið hægt að meðhöndla það áður en það

myndi vinda upp á sig

að það fólk sem var að leita að þjónustu inn á geðdeild það hefði kannski verið eðlilegt að það hefði fengið þjónustuna inn í heilsugæslunni og það eykur álagið á geðdeildina sem er þriðja

allra veikustu

heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður já en ég ræddi við heimilislækni í dag og hún sagði að það er oft sorglegt að sjá það

að sjúklingur þarf á sálfræðiráðgjöf eða eða geðlækni að halda og vita til þess að viðkomandi hefur ekki efni

til hans bara tíu til fimmtán þúsund krónur tíminn og engin niðurgreiðsla þetta er auðvitað vandi er það ekki þetta er þetta er mikill vandi og ég er ekkert viss um í alvörunni að við myndum sætta okkur við þetta ef þetta væri annar

geðrænum vanda er rosalega takmarkað og við vitum það bara út frá alls konar rannsóknum og líka bara reynslu fólks það kemst ekki að og það fær

ekki meðferð sem við vitum að er besta meðferðin og er við hæfi það býr til þjáningar og það er dýrt fyrir þjóðfélagið fyrir fjölskyldur og fyrir alla þetta er ekki flókið reikningsdæmi fyrir hverja krónu sem við eyðum í geðheilbrigðismál þar sem við hjálpum fólki og við spörum þjóðfélaginu líka pening sem er samt aukaatriði

þetta margfalt tilbaka þannig að það er furðulegt að heilsugæslan sé ekki styrkt og í rauninni geðheilbrigðiskerfið allt saman en það er pólitískur vilji þeir hafa verið að setja fjármagn í þennan málaflokk en

já það er vissulega gleðiefni að það séu komnir barnasálfræðingar inn á heilsugæslurnar ég held að það hafi gert mikið en við erum aðeins á eftir í þessari aðgerðaráætlun sem sem var sett og það þarf meira meira fjármagn inn í þetta það er ljóst hefurðu einhverja hugmynd um hversu mikið fjármagn þarf til að svara þessari eftirspurn ef við tölum bara um heilsugæsluna

hundrað milljónir á ári þá myndum við fara mjög langt þá er ég bara að tala um heilsugæsluna mjög langt og

ég veit ekki að

mikilvægt en það má nú rífast um það einmitt takk kærlega fyrir komuna Baldvin tekur nú

eins og hefur komið fram í fréttum eru tuttugu ár liðin frá dauða Díönu prinsessu og það hefur auðvitað verið mikið fjallað um þetta í í fjölmiðlum um allan heim í dag kannski sérstaklega í Bretlandi og við erum komin í samband við Sigrúnu Davíðsdóttur sem er stödd í Lundúnum Sigrún þessi þessi atburður hefur vakið mikla athygli

Bretar hafa haft af Díönu prinsessu hefur hún breyst á þessum tuttugu árum já eins og þarna sást glögglega

virðist hún ekki heyra í okkur og við athugum hvort við tala við hana Sigrúnu Davíðsdóttur ég veit ekki hvort þú heyrir í okkur Sigrún þessi mynd sem sem Bretar hafa haft af af Díönu prinsessu í gegnum tíðina hefur hún breyst eitthvað á þessum tuttugu árum fyrirgefðu hvað hefur breyst

hafa af Díönu prinsessu hefur hún breyst ókei menn muna þessa ungu konu sem kom full af fjöri og krafti inn í dálítið gamaldags fjölskyldu og þar sem hún

sérstaklega vel hún var auðvitað mjög dáð alltaf með fjölmiðla og ljósmyndara á hælunum bókstaflega inn í dauðann eins og við vitum þetta muna menn en menn gera sér kannski

betur grein fyrir því eftir á að Díana prinsessa var sjálf mjög góð í því að nota fjölmiðla og það getur verið dálítið tvíeggja sverð vegna þess að sá sem býður

sem hefur verið mikið rætt

að þessi fjölmiðlaathygli sem var kannski sérstaklega á henni allan þennan tíma og auðvitað í kringum dauðann þessi eftirför ljósmyndara sem mikið var talað um og fjölmiðlar mikið gagnrýndir á sínum tíma hafa aðferðir fjölmiðlanna eitthvað breyst

í kjölfar þeirrar gagnrýni sem þeir fengu á sig það voru auðvitað ýmsir sem líkt og bróðir Díönu bókstaflega kenndu fjölmiðlunum um dauða hennar þannig að þess vegna eins og þú segir það var mjög ákaft rætt eftir á hvernig fjölmiðlar ættu að taka á frægu fólki nú eltingarleikurinn við frægt fólk

minnkaði ljóslega svona fyrst

en hvort áhrifin hafi verið varanleg er kannski erfitt að segja vegna þess að fjölmiðlaumhverfið hefur einfaldlega breyst svo mikið þessir

ljósmyndarar sem eltu hana og aðra

að vera ljósmyndari á réttum

með réttu tengslin og fá gríðarlega vel borgað fyrir myndir þessi stétt er eiginlega ekki til lengur vegna þess að núna er er fólk alls staðar sjálft með síma verið að taka myndir og það er auðvelt að koma þessu á samfélagsmiðla og aðra fjölmiðla og síðan líka þetta að margt frægt fólk er með einhvers konar milligöngumenn sem sjá um að útvega fjölmiðlum myndir til dæmis úr brúðkaupum og öðrum öðrum samkomum og þá fá

þetta fræga fólk jafnvel stundum greitt fyrir þannig að fjölmiðlaumhverfið er svo gjörbreytt þannig að hvort áhrifin

urðu varanleg er erfitt að segja Sigrún Davíðsdóttir í Lundúnum takk fyrir spjallið

um þessi merku tímamót en við við heimsækjum Tjarnarbíó heimili sjálfstæðu leikhópanna í þættinum í kvöld við byrjum á glænýju verki sem lýst er sem lifandi myndlist af höfundi leikritið nefnist kæra manneskja og verður frumsýnt á föstudag þar ægir saman dansi leiklist og tónlist eins og við komumst að þegar við litum við á æfingu á dögunum Valgerður hérna sjáum við virkilegan

og hefðbundnu leikhúsi geturðu lýst verkinu aðeins fyrir okkur já við erum fjórir einstaklingar á sviði

fást við stór málefni eins og losun mannkyns á koltvísýringi sem einmitt má sjá hérna hér er hann koltvísýringurinn sýnilegur þetta er vandamál sem maður sér aldrei þetta er eitthvað sem við vitum af þessi yfirvofandi ég myndi segja stærsta vandamál mannkynssögunnar til þessa það er hvað við losum mikið út í

andrúmsloftið af

af mannavöldum og við erum svolítið að leika okkur með þessar blöðrur sem sýnileika þess

sem er svo ósýnilegt þó við vitum af því þetta er á mörkum leikhúss og dans eins og ég sagði áðan og þau mörk eru fyrir löngu orðin fljótandi eru þau til

gegna þau einhverju hlutverki

alveg til og maður tekur eftir því ólíkt ferli myndi ég segja en mörkin í sjálfu sér finnst mér ekki skipta einhverju máli heillar þig að beita líkamanum í listinni þinni já mér finnst mjög heillandi að vinna með líkamann og prófa það vinna með þessum frábæru stúlkum að ég er ekkert rosalega líkamlegur miðað við þær en ég er bara með aðra hluti fimur svo ég fái að grípa inn í mjög gaman að beita líkamanum þannig að svarið er já Valgerður þessi sýning er mjög sjónræn það er margt að gerast á sviðinu upp úr því að hafa þetta svona myndrænt og mikið fyrir augað já ég held að það sé eitthvað svona sem ég er mjög hrifin af eina mynd sem segir svo margt og þetta er svona lifandi myndlist já og svo náttúrulega vona maður

einhverjum

að vissulega gagnast þetta okkur listamönnunum sem gera þetta en vonandi gagnast þetta svo áhorfendum líka þegar þeir koma og sjá verkið skammtafræði ást

og örlög tvinnast saman í leikritinu í samhengi við stjörnurnar sem sýnt er í Tjarnarbíó og fer á flakk um landið í haust tók hús á leikurum verksins allar þessar kenningar leiða af sér eiginlega fyrir slysni möguleikann á því að við séum hluti af verkið fjalla sem sagt um par sem hittist í grillveislu og þaðan getur í raun hvað sem er gerst þetta spyr spurningarinnar hvað ef og verkið er mjög

skemmtilega skrifað af því að það skrifar sig inn í

marga mismunandi alheima þar sem við sjáum þetta par annað hvort hittast eða hittast og aldrei hittast aftur eða enda

viðfangsefni leikritsins eru eru víðfeðm það eru alls kyns vísanir í vísindi og rómantík og ástina og örlögin er ekkert erfitt að ná

um svona breið viðfangsefni með tónlist jú það er það sannarlega ég held að maður þurfi dálítið

leggjast inn í tilfinningarnar allar og ég

það vill svo til að ég er líka framkvæmdastjóri verksins þannig að ég er búin að vera að lesa þetta verk í

að þetta er einmitt verk sem eins og þú segir fer um víðan völl tuttugu og sjö ára gamall árið tvö þúsund og tólf og þá er hann orðinn spenntur fyrir þessari hugmynd hvernig skammtafræði og strengjafræði eru tvær kenningar sem

veru lýsa sama hlutnum en ná ekki að mætast þannig getur bæði verið rétt á sama tíma og þá fór hann að hugsa um þetta hvernig ást getur verið rétt í einu samhengi og í öðru samhengi er hún ekki rétt og svo framvegis ókei segjum sem svo að alheimurinn okkar

sá eini sem til er sko ég lagði út frá því að gera í rauninni sem myndi styðja við verkið ég er ekki að taka það inn í meira drama eða taka í meiri tilfinningar

þegar í þannig að fyrir mér var mikilvægt að búa til lítil

í rauninni litlar

heild en samt vera hluti af verkinu þannig að tónlistin samanstendur mikið af litlum píanói og fleira sett saman

myndar í rauninni lag það skemmtilega við þetta verk er að þó að það sé vísindalegt að öðrum þræði og rómantískt að öðrum þá er þetta líka það sem leikhúsið býður upp á að leikhúsið sé staðurinn þar sem óendanlegir hlutir geta gerst og þú sérð kannski sömu leikarana leika

mismunandi hlutverk þannig að í rauninni

er að það talar við

með mjög flottum hætti það var ekki fleira í kvöld verið sæl